אה אה אני כנג’בּל tkun ענדי קד’רה ללת’כ’כם פט-טעקס חית הד’כ’ו כתסמהלי נש’יר אלג’ו על-חשב אלחאגה נ’ג’יב ש’תה פילאמאקין לי מחת’ג’ה או לא נ’ווקף אלעוואסף לי כד’רב אלנס אה אלת’כ’כם פה שט-טעקס כ’ח’ליני נ’עוון אלעלם ונ’חס בלח’יה דיאל אלנס חוסוסאן פי חלת אלג’פאף ואלפייד’אנאת אה אלקד’רה אלבדנייה מ’המה ולקין אלקד’רה עלא אלת’כ’כם פט-ט’ביה ענדה ת’את’יר אכבר ועמק עלא אלביא’ה ועלא אלנס כאמלין.